जब कोई खानों कढ़ाई में जार जातुने, तो बामे पानी डाल के ढार दयो तो बुल होल होल गलन लागतुए, और जब बुल गल जातुये, तो बाई आराम ते छुटायने लियो।